Alaina tolongo, ampia tabia, da asia episy asia kar`y, da asia rano kôkô ely izañy da; mahazo sôsy kir`y añao.